Ispaniya madaniyati haqida aytadigan bo'lsam. Ispaniya bu guruhlarga bo'lingan davlat desam ham bo'ladi masalan adaluzia. Andaluzia qismida bo'lganimda bu andaluzia tarafdagilar millati ular oldin islom tarafidan bostirilib kelinganligi tufayli ularning madaniyatiga islom dini ham aralashgan.